ഏഥിഓപിഅ'സ് ചപിതല് ലന്ഗുഅഗേ ഇസ് അമ്ഹരിച്। ഥേയ് ഹവേ അ ഗൂദ് രേപുതതിഓന് ഫോര് ഥേഇര് ഏദുചതിഓന് അന്ദ് ബുസിനേസ്സ് ഇന് ഏന്ഗ്ലിശ്। ഏഥിഓപിഅ'സ് ഛ്ഹ്രിസ്തിഅനിത്യ്-ബസേദ് രേലിഗിഓന് ഇസ് ഇസ്ലമ്। ഛ്ഹ്രിസ്തിഅന്സ് ഹവേ ബീന് അരോഉന്ദ് സിന്ചേ ഥേ ൪ഥ് ചേന്തുര്യ്। മുസ്ലിമ്സ് ഹവേ ബീന് അരോഉന്ദ് സിന്ചേ ഥേ ൭ഥ് ചേന്തുര്യ്। സോമേ ഓഫ് ഥേഇര് ഫമോഉസ് ഫൂദ്സ് അരേ ഇന്ജേര, ദോരോ വത്, ശിരോ, കിത്ഫോ, ഥിപ്സ്, ഏഥിഓപിഅന് ഛോഫ്ഫീ। ഥേയ് ഹവേ സോമേ ഫമോഉസ് വോര്ദ്സ്। ഏഇദ് അല്-ഫിത്ര്, ഏഇദ് അല്-അധ, ഫസിക, ജേന, മേസ്കേല്। ഏഥിഓപിഅ'സ് മുസിച് അന്ദ് ദന്ചേ അരേ പോപുലര്। ഥേരേ അരേ ഏസ്കിസ്, തിജിത, മസിന്കോ, ഗുരജ്, അന്ദ് ഓരോമോ ദന്ചേസ്। ഏഥിഓപിഅ'സ് ഫമോഉസ് ഛുര്ഛേസ്, ചസ്ത്ലേസ്, അന്ദ് രോച്ക് സ്ത്രുച്തുരേസ് അരേ ഹേരേ।